أكيد بختار إني أتكللم مع نفسي بالماضي, في أشياء كتيرة يعني كان بخاطري إنه أعدل عليها, <hesitation> أو إني أنبه نفسي, لأن نفسي كتير عزيزة علي, ف <hesitation> في بعض المواقف يعني لو كان حد نبهني, يعني كنت برتاح يعني وقتها, أما بالنسبة للمستقبل, لا.